Ny tiako hanaovana, ny akanjo tiako hanaovana izao an ohatra hoe ireny smoking vaovao be ireny, <hesitation> avoakan'ny marika marika vahiny malaza be ireny, ireny costard ireny ohatra hoe dolce cabana, ny armani, otran'ireny izany.